أول وظيفة لي كانت بائعة في محل بدلات، كانت وظيفة مؤقته. أو كل وظيفة في لها أضرارها ومنافعها يعني بس طبعا تعلمت منها يعني.